Seshanba ishni davom ettirish va oldinga siljish bilan bog'liq. Bu kun ko'pincha dushanbada boshlangan ish jarayonini rivojlantirish imkoniyatini beradi. Seshanba kuni ko'rganimda, yangi rejalashtirish va maqsadlarga erishishga intilish haqida o'ylayman.